السلام عليكم كيف حالك? انا من قسم المبيعات هنا في المعرض. حاب اقدم لك سيارة تناسب احتياجاتك تماما عندنا موديلات متنوعة كل واحدة منها تتميز بالراحة والاداء الممتاز. اذا كنت تدور على سيارة اقتصادية في استهلاك الوقود او سيارة فاخرة ومجهزة بكل المواصفات الحديثة عندنا خيارات رائعة اللي تبيه كله موجود.